سپی د خپل خاوندانو سره د فزیکی تماس له لارې خپله مینه ښیي. لکه د خپل مالکینو په وړاندې دوی اکثره وخت خپلې ډډې موښي یا خپل سر یا لکۍ خوزي غوږونه خوزي او یا هم لوبې کيي خپل چیښتن سره.